Manahaky any hoe raha hitako amy elo aloha, alokin'igny, de tehy igny, bakeo amizay koa vy maro be regny milahadahatsy eny regny.